Laha hanao korise samboady zao da mila safidia ny lamba dy ny fanjaira mety, lafa vita zay da manao boribory amin'ny mariky manoka ary manomboky ny fanjaira amin'ny alan'ny compte tsotra, mandeha hatramin'ny hahazoan'ny halava tiagny ary fehezy ny marque.